Uge yang ngom sogure toma fola ma doya ora moi tora ge sema uge naka, sema uge kopaya ma bunga, sema uge kopaya ma rqau, sema uge daso ma rau, sema uge ganemo ma rau ma dubo, se. a uge diuburu, sema uge dalawaho, coma uge koi ma gate